براد الشاي احط فيه مقدار كوبايه مايه و اسيب مايه علي النار تغلي ، في كوبايه تانيه احط شاي و سكر واول ما المايه تغلي أصبها في الكوبايه و كدا يبقي جاهز.